Mota, idan tana taya gara nən, ka nai nda fətki ci taya da mpi ɗa, san nan nda mw ɗuyayin shirin nda kəmau harr nda rabta tu, sannan nda ji naa sənu nda mpi naa atu ii da, nda mpa naa atu ii ɗa nən, sannan nda mi kararau ndandu nda ɗaawa tu ii təkau wan. Nda ɗaawu du nən sannan nda me atu, nda dlami to makiya da niyin gara tandlai mi waarra aa baci du. Sannan nda kaci naa atu i təka rim gara wam nda yi nda ɗaawu naa atu nda mai səpanau nda taushi du Kuma haka, keke ye, nda mayi gara, tən da <noise> nda de naa atu nən iri makaniku tən aa fətkau nda mpi ɗa, nda me tip, nda me taya, sannan nda rəbca tu nda ji naa taayau nda mpi du, nda me tip nda ɗawi, nda ɗawu natip gu nən, nda me pampu nda kəmi tu mafiya, niyin gara nən nda ma tuwam nda ɗawa i kəma keke gu, sannan nda me səpana gara nda taushi naa atu. Nda tausu naa atu nən, shike nan keke nəɓkən gara. Se nda rami baba atu ma keke ci wana daamən gara.